Al waqit al ana shiʼit foga be kon ana kula yani mani khauwaf haw indi hel hubas waqit ana hallet hillti gulta di, al barida di ba halleta khadar mashet le bikan akhar da waqit da ʼerif atariana mani khauwaf haw bagdar ba ish maʼanas zaman ma aish maʼa hum ma baʼerifum wa bikan jadid zaman ma baʼerfa kula bagdar ba.